برتقالي, burtugalin طبعا, burugalin bata goni yala, kitilin, shuggalin, sugu rutana gon uu shuggailin, tuba, kitil bardu kiti <hesitation> burtugali dariin, dir burtuga baltolon mooda kir wildinane, قمصان <hesitation> قميص burtugaliga idainan arusata tron desa ikani, shabarganki tan gudani, burui tadan sahbanchi tanguani burtugalig idainan. Burtugal ta ashriya gongeni, dara gongeni.